Digital camera kan tixi. <hesitation> Thil kha lak matur <hesitation> device sanga nita. Me <hesitation> still image jang te an video te a captured hai ta nijo. Tajun <hesitation> digital camera nijon jo electronically na captured ta. Tahan shutter button om ta. Khami shutter button kan me khan. Khami light ka sensor na nita. Khami light ka lens. <hesitation> Khami light ka light yang ka alu ta. Chon image sensor na nita. Khami light yang kan. Chon khami sensor kan. Khami light ka electrical signals a convert ta. Electrical signals a convert nu kan. Khami ka aim process na nita. Khami motherboard kan. Khami ka processor jon peta. Electronically <hesitation> image ka memory card kan install te pa ta nijo.